Pìa ën paira dë braie, pìa ël fer da stir, poza le brarie ën sima a la taula, i zlunghe bin anche cun le man, pöi cun ël fer da stir pase da üna part, da la part di butun fa atensiun a pa rumpìe o a pa feie fundi, pöi cuandi l'as stirà da li, t'ie gire da l'autra part e faze turna lë stes pasage dël fer da stir, cuand l'as finì a dëvrìa esi a post tüt a post